Pa megu es custion de respetu. Paque aiga comunicancia o una carava no puei sel que dambus quian palral al tiempu. Assinque'l silenciu, curiosu, es el emprencipiu dela carava. Hueraparti d'essu, el silenciu tamién premiti de ressolvel pobremas, porque'l ruiu i el barulleu lo que hazin es que la genti pierda los niervus i, quandu se pierdin los niervus i el silenciu, pos no ai ni comunicancia ni solución ni ná.